Ne ma illina ndi yu wanke-wanke, nen illina nen wara diāura am. Nen shineeno̱ shon, nen illina nen shadu takadda̱a̱no̱ nen yu karatu. Nen illina nen waro shele ma aboono̱ karfe i karfe aree peleu minu nwa ɗeemu ti sho̱mo̱ minun di yii hiramu.